Sa re pues rap ra beñ bur uhuai ra lo te lla nubuet desde bech rca ra beñ manga lla pues nu ra manga ñilats sheta rieñ ra manga dich di- di rsuñ ra manga ti ra shi las rnas beñ manga den guñ ne beñ manga seiñ loc ni ruñ ra beñ nac china rnas rashi manga rllin rashi manga o nubuelt rcua rashi carg dets ra manga deeb shí depte tiop shí va ca llaäc o shicos dets manga don lisa bisn col ra manga don par ste nac ru guñ ra manga sic lla nu buek sigac ste desde bech rashi sigac rap beñ por rlui rashi shilo <hesitation> nac idosh shi lo ra beñ nac rri nal shi car <hesitation> chi shonshi des fuer nies shi des fuer <hesitation> nac guñ ñilas shi lo ra biñi ni tei ra lo te nu lla pues chine rieñ rashi stich beñ na chine rbech beñ rashi rlui beñ yët tort o shicos ne gua rashi galop ne rshat rashi roc chic ne rieñ rashi stich beñ bal siga ti ra beuk llen stich beñ sa nu ra lore sic ra maiñ pues desde bech ra manga rchilo rui rashi rni beñ lla com chilo nash rashi rsiet teblo ni rni beñ rce rashi beñ lla beñ ne val ilui te dich rashi sigac te dich mal o que si nubuelt te blosi nash gare ra manga rbecha ruñ rashi bu ur beñ o te dich ni cani beñ la gac ne rsishi <hesitation> lla ra chiib sigac desde bech rashi rap beñ por siah lo rashi ri nal ra shi beñ per nubuelt chine deets nac rashi nu pa te ni rni be lo rashi maiñ roo ni nal campan llen ne nic nac ni rri nal rate manga beñ com si sene maiñ ni nal campan llen ne pues sinal rashi rate beñ chic ne lla nu te ni bisac te beñ re sigac cashi hui si rashi te chiib ne par <hesitation> gac te la te biñi chu barbaco chiib gol cor shin bseñ chiib ne re bcua du rashi manga yal bshuñ manga ne se ri nal ra beñ shi deeb llic daiñ per sheta- sheta ru tishi nga bra llel bion huine as rgaruchi sheta tishi nga callon biñini ñac lane segun con chiib lla ta guc <hesitation> shilo rni beñ soob beu o soob beu chic ne chic ru bshel sac manga chic bguitk rashi manga chic ru daurashi comid ni las rashi ñun rashi lla tiop gal beñ nac ni bchel manga sua shi shan te llaäc lla que si biet rashi blerashi hiip bguitk rashi manga pe ru quesi bshuñ sac manga lla bal di beuk nac ni hui su lo manga beuk blet sac manga chic ru bcua rashi pa bguitk rashi manga lla com schi biushi daiñ vay pues obviament broob ru guc broob ru shi man te chiib doste ne. <hesitation> chic- chic nish sbel manga vay chic ne chic ru daurashi ne sa nu ra beñ ish <hesitation> las shi sii tebe chiib par te compromis o nu ra beñ par a gap pa chiib negoisne pues rca rashi te chiib huana con te chiib ngöl par rsalo nerashi lla nic rsiu rashi len uarail chenga- chenga ru shiiñ ra nic chen ga rac stal rashi lla bal rlas beñ stal rashi ri can beñ ste par ra shi chicne rac rashi stal pet trece catorce quience stal rac rashi vay beñ ni las guñ negois chiib chic ne lla- lla pues <hesitation> sa lats- lats nac ni mas ru re manga chine che beñ te hí bác rni rashi te domiung bal nu te compromis o shicos guñ beñ sal che ben ta lats roc chi ca beñ chi be beñ lo ra manga <noise> col ba nu maiñ roo o maiñ beche o cual quier tis o rega sol rens stal rashi re sal rto rashi manga rnab dishibeñ bal lac che manga lla nu sa ra beñ roo deslia ra chiib o te beserre rca siñbalnie o shiñne o te sobriñ ne lla la ti rashi nan rsa roob manga ra ri llap beñ manga pues buen nic par- par don chu seiñ biñiga por sparta sigac buen nac ne rdes shilia ra beñ chiib o goon rap ra biñi lla goon con chiib nu sa diferencine nu sa <hesitation> broob ru ra goon nu ru manga bel fuers. Lo te lla nu ra beñ hiu ruñ ne manga seiñ par liat llú-llú ba roc cuec rashi llel per si <hesitation> neiñ rluirashi manga don nac guñ <hesitation> guñ ñilas ra manga porque bal guñ ñilas ra manga nubuelt rlac rashi nubuelt chic gal rap beñ por gap beñ pasiens iliu beñ ra manga chic ne par guñ ne beñ ra manga seiñ vay pe nu sa ra goon bal nsi ra manga sheta rque rashi <hesitation> ruñ rashi seiñ sheta rque rashi rieñ stis beñ chic gal nac ne nubuelt rsan beñ sin llal rau ra shi te sman o tiop shí choon shí don chicne va callen ra dadga dich don chine hui shi casi te cambi che beñ nicha shi guala pe ru gac ne la re gac seiñ pues se lo dichga chic ne rllen rashi dich porque bal siga ti ra manga shabllu cos ni rla llúga lla nu ram goon pues senci ru rien ra manga ndo ra manga quesi- quesi ba nan ra manga vay ose cos ni guñ rashi.